Kolti shinḵan a koli, a kum ta̱mti kolti shin yekɗe ilgwai ɗepa wo a yillan a <hesitation> pa̱tti wulji ilkeni jini aba̱l ilkeni jini loka̱ci gwa̱i sa̱ tuli goti ma̱la̱nwu, kolti shingo yekka a pa̱lti kulpi lishti ji na̱ ṉalin kolti shingo yekkan azi an yilkeni na̱ ṉa ten kolti shin kolti shin ta̱mibi kolti shin zi an, yekde ilgwa̱i ɗepa̱ wo na̱ gipti giwu, na̱ ami na̱ yikenijini, na̱ miljini, koltishin ka̱ṉa gipti ga̱nan akum ta̱mti gwa̱si, a kum tamti koltishin, zi an kolti shin giba̱nni, koltishi giba̱nni ha̱r suk ilkeni jini suk kosgini, yekka̱n lokoci gonwo ba̱ tuli kos gi ɗa̱ka̱ <hesitation> cicit ɗa̱ ga̱ wugo ba̱ yilla̱t gibika̱, na̱ kolti shin, na koltishin go yekkan ama̱ pa̱li klul yukeni ilgwai ni ilka da ta̱ tulli ma̱go yekka̱n ba̱ ba̱lti na̱ wulpi kolti shin, na̱ koltishi gwai depa̱ wo a kol ka̱ shinwu nka̱ illa̱ suki ni ilka̱ ɗaso ma̱go ta̱ latest ma̱la̱nni a balti a ba̱lti a zet an ala̱ pa̱l ilgwa̱i depawo ta̱ pa̱lli na̱liu Miljina̱n sima̱u sa̱ tullik ilgwai da̱pa̱wo tesi ka̱ ɗamsha̱llu, to kolti shin gwaiɗe ana̱ koltishingo yekde gwi depa̱wo har a zian, a yillasi asa yilli yilkeni tumalanni ta̱ <hesitation> ten kolti shin, koltishin gwai depawo a kolgo yekɗe gwa̱i lubi ga̱na̱n gwa̱iɗe pa̱wo sa̱ za̱n ka̱lisi yekkan a ma̱ni a zisi an, ten kolti shingwai depsana̱ kolti shinwu, yeknima za̱t an koltishin ta̱mi bi. Koltishin giba̱n nni. Yekka̱n yekkan ha̱r ana̱ giptij nkeni jini na̱ ṉali na̱ koltishin misi kolti shingo akum tamti koltishin kune a wule akum ta̱mti kotti shin so ma̱go la̱lka̱n a sheli don kolti shinwo yekɗe citi gini yekɗe dlati gini, yekɗe ilgwai ɗepa̱wo ka̱p yekna̱ sipti gini kolti shinwu yekna̱ gipti gawu yeknima̱ gipti yekna̱ gipti girn suk ami suk miljni suk milji yilkeni, yek nini ma̱ za̱t an yekna̱ gipti ganan, ten kolti shin kolti shin kani so mago mama̱n gipti ga̱ ga̱ ga̱na̱n ha̱r ama̱ gip milji ilkeni har ama̱ gip milji na̱n so ba̱ kolti shingo akum tamti gwasi, a kolti shi wo gipa̱nni. Kopi na̱ ami. Pa̱liwu wulwonti gwai ɗepa̱wo ba̱ pa̱li na̱ kolti shinwu, ama̱n ilgon i, a so salko kolti shinmi, yekka̱n a ma̱ni, ama̱n ilgon gwain depa̱ tama̱n kolti shinwuso, koltishin kan yekka̱n gwa̱i ɗepa̱wo sa̱ boki an ɗani, gasala ga̱sa̱lgini suk koli gini yekkan sa̱ boki an dani, na̱ blor kan gini yekka̱n sa̱ pa̱re bokti an ɗani sa̱ boki an ten ilgonso sai kolti shin wu, got nla̱ ga̱, yellaki, yek a ma̱nid har na̱kningego yekna gipti gini ha̱l amago, apa̱ gip ma̱lgon na̱ olti shini apa̱ gip miljini apa̱ gip milji yileni gini na̱ kolti shin, lubi ga̱na̱n ma̱ga̱ a̱ zasi a̱n na̱ kolti shin, kolti shin ta̱mi bi, kolti shin gipa̱nni kolkishin kpina̱ am pa̱li wul wont gwa̱iɗepa̱ wo ba̱ma̱n dla̱mti ka̱bi giso, wai ilgwa̱i ɗepa̱wo koltishin nima̱ pa̱lti ni jotso, kolti shin pa̱li klul wonti, yekla̱ki koltishin wo aboki ta̱ wulide ba̱ pa̱lli so so kolti shinwo yekɗe ilgwa̱i depa̱wo a pa̱ra̱ listi Ka̱ da̱t botla̱nrka̱n gini yekkan sa̱ pa̱re bokti an ɗani, ka̱ kolti shin yekkan sa̱zi an ɗani yekkan yek a gipt na̱ botla̱r ka̱n gini yekka̱ a ma̱ni, amani ma̱n nus iljiwai depa̱wo sa̱ya̱ kop ka̱liklu don yekka̱ sa̱ pa̱re bokti an ɗani, yekka a gipi na an ɗelop ye ana̱ la̱t a dani yekka̱n ha̱lna̱k ninge mago ama̱go ama̱ni azi an malgon ten kolti shinwu, kolti shingo pallitdul wonti, kolti shin kana̱ kopti na̱mi, lubi ga̱na̱n hal lubi gemti nya ga̱na̱n na̱ kolti shinmi yekka̱n ama̱n za̱t an ten ilgwai ɗepawo asa̱ tluwa̱ini ɗe ga̱ ta̱n ba̱li ga gemti nya, na̱ kolti shinka̱ ha̱l a ma̱ni ama̱n ba̱tlirti ilgwai ɗepa̱wo sa̱ zi aga̱wu ama̱n ba̱lti ilgwa̱i depa̱wo ma̱lgon tuli ta̱ tulli kuli gwa̱si ama̱nut za̱t an, na̱ kolti shin, na koltishin ka̱n azi an ba̱la̱n wonti na ilgwai ɗepa̱ wo a kollu, na̱ ilgwai depa̱wo a gwai ka atti, gusai ɗeppa̱wo nyana nya ba̱lba̱la̱n klu yekla̱kiɗe asego ha̱l Amma go ama̱ni la̱tti luka̱l gagini, a ma̱ni paa̱lti ilgon gagin a mani latti luka̱l ji yileni jini a mani lakti luka̱l miljini, na kolti shin, kos gi mago a za̱t an, na̱ koltishin ilgwai depa̱wo tetka̱ damshah go, kolti shin depawo anama koltigo yekka̱n yekma̱go ha̱ atabi yilti a gibi yekago tima̱go gipti gipni sukti, miljina̱n ma̱u gipsi yek gip <hesitation> yek keni gana̱n, na kolti shin a kum tamti koltishin, tamti golkishin ka̱n ɗe yekke, yekɗe gwai de pawo ba̱ klul ga̱ kluliso ba̱ pok a pumka̱ apa̱l ilgwai depa̱wo bapaliu na̱ na̱li ba̱ gemi ma̱lgonso na̱kde a gwa̱i naga gini, haiko ta̱ pok ilgwa̱i ɗepa̱wo nidawu, a pa̱l igwai depa̱wo ba̱ paliklu na̱ na̱li, koltishin go yekɗe gwa̱i ɗe pa̱wo gipa̱nna̱n yek zi an, yek a pa̱lli luka̱ tyelke ni jini, yek a pali luka̱l miljini yek a gip miljini milji yen uwa̱ gini na̱ na̱lli ka̱n ana̱ gipti gwa̱sa̱n, milji ga̱ jinni na̱ na̱lka̱n ana̱ gipti gwa̱sa̱n lubi ga̱na̱n Yelkeni jwa̱i depa̱wo asa̱ tuli asa̱ tull kulu gwasa̱n, na kolti shinwu ilgwa ɗepawo a kollu yekka̱n ba̱ poki a balsi, yekka̱n ba̱ poki a zisi <hesitation> an ten ilgusai depawo sa tulli emti, sa tulli wul wonti amma a̱ma̱n ilgonso, ilgon niɗaso ilgwai depa̱ a kollu yekka̱n bakami a balsi, yekka̱n ba̱ poki a zisi an ten ilgwa̱i depa̱wo sa̱ tulli gemtiwu sa tulli wul wonti, amma amman ilgonso, ilgon nida so, ilgwai wa̱i ɗepa̱ a kollu yekkan ba̱ kam a ba̱lsi, ɗa̱ wul kolti shinwun na̱k ningego kolti shinwo kunne ka̱ kol shinso mago kaniɗe ba̱la̱n gwaidepa balan a pa̱l wul suk kiuso amma koltishin wo gwa̱ide pa̱wo ana̱ koltiwu gwaiɗe pa̱wo ha̱l ana̱ma̱ palti ilgwai depa̱wo ba̱ma̱n paltiwu, ilgwan ma̱n geretli giso ama̱n pa̱lti kulu gwa̱iman gettli gewo ba̱ma̱ pa̱ltiso gwaiɗe pa̱wo ma̱n gertli giso ba̱ma̱n paltiso, amma gwa̱i ma̱n gertli sogo bama̱n palti na kolti shin, koti shin zi an ten pa̱lti klul wonti kolti shin gipanni, kolti shinwu gipa̱ngo yekɗe gwa̱i ɗepa̱wo ha̱l anima pa̱lti ilgwa̱i depa̱wo ha̱l anima pa̱lti ilgwa̱i depa̱wo ba̱ ma̱n paltiwu ilgusa̱i man getlir giso aman pa̱lti ilgwai man getlir giso aman palti, kulu gwai ma̱n getlir giwu ba̱ma̱n paltiso, gwai ɗepa̱wo ma̱n getlir gisogo ba̱ma̱n pa̱ltiso amman gwai ma̱n getlir gesogo baman pa̱lti na kolti shin, kolti shin zi an ten pa̱lti wul wonti, koltishin gipa̱nni, kolti shinwu gipan go yekɗe gwaiɗe pawo a na̱ma̱ pa̱lti ha̱la palli ma̱lgo a pa̱li ya̱s gini a pa̱li mijini, a pali milji ilkenijini ykeni sa̱ tulli kulu gwa̱sa̱n yekka a pa̱li a ba̱lsh yekka ba̱ kami ali ma̱l yelkeni sa̱ tullu ilgwaiɗpa̱ wo. Nisi ɗaso niɗago ba̱ba̱lsi olti shinmi kani sogo ba̱ma̱n pa̱ltiso, to kolti shin wuɗe a koyego yekɗe gwai ɗepa̱ gipa̱nni ha̱l yekkan ana̱ma̱ za̱t an yelkeni yek a na̱ma palti pa̱l wul yelkeni jini yek yelkeni na kumti tamtina kolti shindɗe ana̱ koltiwu, na̱kgwa̱i depa̱wo a kum ta̱mtiu nuka̱n sa̱ kum tamti, nuka̱n nekgwa̱i ɗepa̱ gepa̱nwu sima̱u go sa̱la̱k mbatlar ten ami na̱ ilgwai depa̱wo a na̱ma̱ pa̱ltiwu yekda̱ lakti mbatlar ten amirre, sa la̱test ma̱la̱n wugo sa̱bi, kobis bi na̱lso sa̱bi jetti gwaɗepa̱wo sa̱ buliu to bana kolti shinmi sogo ba̱bi ilgwa̱i ɗepa̱wo ba̱ ma̱nisi za̱t an na̱ na̱liuso, amma abi ilgwa̱i ɗepa̱wo amau ba̱yili ha̱l a ba̱la̱n yena̱n a deba̱lluso, ba̱bi ilgwai depa̱wo baman paltison ba̱bi ilgwai depa̱wo ba̱ pa̱li ilkeni ha̱r asa̱ wulidi an apa̱lisi wi